א גוטע וועג וויאזוי צו מאכן א שטארקעע פעסווארד איז מאכן אסאך <hesitation> אפערקעיס לעטטערס, לאוערקעיס לעטטערס, נומבערס, סימבעלס, נישט א ווארט וואס קען- נישט א גרינגע ווארט אדער א נאמען אדער א בירטדעי וואס מ'קען קאננעקטן- צאמשטעלן צו זיין דיינס. <hesitation> ס'זאל זיין אנדערש ווי דיין אנדערע פעסווארדס, עפעס וואס ס'זאל זיין אנדערש.